Eoa i Pakistan ndraiky karaha teo iny foana i Pakistan, pays arabo zany. Bakeo discipliné be, pakistanais pakistanais tsy haiko pakistanais laolo reo zany saropiaro, vehivavindreo tsy aboakandreo zany fa ao ataondreo ay moa i tsy fotsy be karaha io koa bakeo, karakaraha zany de zareo pays arabo zany e somary mihetsiketsika tia ady tsy mety vita.